Kaka sot pintar ata bae dakun kaka ma ngasang meongn, meong hitu ga meong de nene daku one lempe agu one karot, one karot hitu meong de nene daku manga pitu de meong situ manga ata meong ende manga agu anak de one lempe ga manga kole one lempe meong ai meong hitu ngo tae de nene meong hoo hganceng hang lawo agu ngance kut apa jaga mbaru toe hanang meong kole ma kole ngasang acu one lempe kole manga pliara meong de nene ai ngoo tae di nene ai meong hoo manga gunan nganceng jaga mbaru agu ngance kole deko lawo toe hanang meeong ma kole ngasang acu acu ho kole ngaceng ngaceng kut jjaga mbaru eme ngo bana ise nene nganceng lia jaga mbaru musi mai kut neka manga rantang. Manga ata tako barang ngitu kole one karot manga pliara acu kud jaga mabru acu hitu kut jaga mbaru ai ngitu tae di nene kut jaga mbru ai ngoo ga piara acu agu piara meong one karot hitu kole bo manga pliara acu agu pliara meong ai ngoo tae dise nene ai ngoo tae dise nene nganceng pliara acu ite ngo bana lise jaga mbaru musi mai one mbaru ru kole gami one cancar manga pliara meong agu manga pliara acu hitu bo gunan acu hitu ngancenng kut jaga mbaru neka manga ata tako eme manga ata tako nganceng ngo dolong kos apad liha meong hitu kole bo kut neka manga lawo ai lawo situ ngaceng hang barang hang pakkayan kut ngaceng jaga le meong hitu kut neka manga lawo situ acu hituu kole biasan le le bapa ngaceng kole ba one apa ba one uma kut ngaceng a hitu bo kut ngaceng deko lawa. Ngitu kole li opa acu hitu nganceng liha ba eme ngoo hia ngo jogging <hesitation> ngo lopas nganceng ba bana liha acu hitu.